So a lotii kaya li'o maa sai ngata ɗum e nder bilanda sai mbaylitaa, taa mbayliti ɗum fuu ɗum murzooto.